<hesitation> ωualɛdinia, ɛzʋ ɔnabʋɛ ωu bua mɛɛ <hesitation> awu deta nu akikɛa kuyɛla moneʒi fue kuωa; bua mu ayɔɔ detaɔɔ du nivi, kayowu lakabe siliɛʒu la, nɔta anidigbo ɔnii ɔnikele anɛmɛkʋɛ kana kɔbʋɛ. Ɔnanayama ɛmɛkudu kana. Munɔ nayɛkʋɛ la “pitsi” mɛ ɛkʋyɛ oni ʒi fue kana kɔbɔɛ. Ɛ mnayɛ kome kii ɛmɛ ku kana, adiavʋ la “ptsi” ninii ninikele ɛtʋɛnikpaʒanɔ. Mɛɛ tɛtɛʒʋɛ ɔnibʋɛ nɔ ta. Mu atsue detɔ nuvivi kayo ωuluvle aka bobo siliɛʒʋɛ la, mɛɛ ɔni kele kana ta. Dun ɛɛ ωuaʒɔkɔbʋɛ kabanua anaʒɔɛ nu ama nemani li. Bua ωuta unaʒɔ natsue deta nu ivi ayu uluvle. Mɛ ɔtata ɔni kutu kele ɛmɛku kama kɔbʋɛ. Alububa ani kutu yɛyi. Ɛba munuu ωuakpɔsɔ all agadzi, kɛlɛ agadzivi mua, kumu ɛbayɛ ɛbayɛ ɛʒɔ la mɛ detɔ mi akika la ofoneki ɛmɛkuli kaωu. Mɛ kɛmu nʋ awula nawulevle ni ani kutuyɛ detɔ ayuluvlee amɛ matsue nivi bua kayo wu uluvle la, ani kutuyɛ. Mɛ deta nakika ayɛʒu la keyɛla mɛ oneki ɛmɛkʋ kawu, du ayɔɛla yɔ kplawu <hesitation> nawinyeʒali.